Pues in nikan komo ti kate okachi tlakpak me nik machilia ke kuak ke ocachi sehua huan kuak okachi sehua in nikan ti mo yek tlakentia huan kuak tlasenhuetsi hasta se kilehuia se kalakis temazcal se mo xixihuis para se yek yeyemania se kalli se mo yek teka porque sehua <noise> huan kuak pehui kuak tlatotonia neki ti kuaske itla de sesek kilehuia in naranja in atl de sesek <noise> huan kuak tlatotonia tiatinemi san incon ikan to plaplayeratsin <noise> huan kuak nen tlasenhuetsi nen tla tletleko de in calabazarin nochi tlen tikua tlatletleko porque ako kosa mo maka nochi tla tletleko nen tlapatio igual kuak kiahui niki porque semi yo panoa de atl in Verduratin sa palani huan niki ako momaka niki tlatletleko porque nen kiahui niki akuel tlateki porque tlakua teki sa palani amo ki xikua niki akuel tekiti huan kuak kiahui kana nen tlaxitini kan tepeme huetsi in tlali <noise> mieke mo nen apachoa niki huan nikan amo kosa ti kita in non porque nochi in atl yahui kan atlatli nochi inkon yahui amo kosa ti mo amo kosa mo mana in atl nikan in atepiatl ye yahui nochi kan atlatli huan okachi seki ladotin kema mo nen apachoa porque amo kosa ki pía huan mo tataparoa ompa inkon kuak kiahui huan kuak tlasenhuetsi